مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو یہِ خیٲلی کَتھ باتھ جٲری: " میٲنۍ ہمسایہ آیہِ تُہنٛدِس گَرَس منٛز، تہٕ پرٛژھنَس زِ ژیٖرۍ رٲژ کیٛازِ چھُ یوٗتاہ شور۔ یہٕ چُھ مسلہٕ پٲدٕ کران، ییلہٕ واریاہ شور چُھ آسان۔ کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ شۄنٛگِتھ۔ اَمی مۄکھٕ گٔژھِ رٲژ دوران تۄہہِ آواز کم آسٕنۍ۔